الدولفين, لأنه كتير ذكي, وكتير مخه بيشابه الإنسان, وبب- باستنتاجه للمواقف, وكمان بيحب اللعب, واحس إنه يستمتع بحياته, وآخذ يعني الدنيا ببساطة, وكمان يلعب بالمحيط, ويكون صداقات.